Tena mila fagnampianao rabe zao tena misy problème bavata aho misy ombiko zay nisy nangalatsy tsy haiko hoe nagnaia misy dahalo nilitry taminay tato nankaly ka mba m- sao de mahita gendarme lihy anao fa tena maty aho fa ombin'ny dadilahiko aby agny zay tena tsy haiko hataoko eto, very hevitsy aho very fagnahy to tena la- lany hevitsy mihitsy aho mba ampio rabe fa tena sahira aho. <noise>